چاشتۆ مەورێدوو عەلاقەو من چاشتێڤەنە کە ئێرانەنە فرەنە ماچاش خورشتوو سەوزی. عەرزەم بە عوزورذ خۆرشتوو سەوزی دڤێ بەشێن، بەشێڤش خۆرشتێڤا یا سۆسێڤا، بەشێڤیچش برێنجەکەن. وەختێڤ برێنجەکەی وەش کەری مشیۆ پڵاڤ وەشش کەری. ئاڤختە ئەگەر پڵاڤت کەرذ مشۆ ئێێێ نانێڤە بنیەی چێروو برێنجەکەی بۆ پسە بنکڕنەی. وەختێظ گەرەکتا پڵاڤ وەش کەری مەعموولەن برێنجەکەی، ئێ ئێ هین کەری ڤزیەنە ئاڤێڤە داخە کە بێڤە قوڵێ کوچێڤ نەرم بۆ دماڤە مازیشەرە سافیێڤەنە ئاڤەکێش کە لاذ بەرذ ڤزیشەنە قاڤلەمێڤ، قاڤلەمێڤی زل کە کوجێڤ حەجمیچش بۆ کە ئاڤەکەی گنۆڤە سەر پاسنە بۆ کە برێنجەکە گریۆ، تەنانەت، عال سەرش گێری کە بوخارەکە نەلۆ بەر. شۆڵۆ گازەکەیچ ڤزی سەروو شۆڵێڤی فرە کەمی ئتر پاسە برێنجەکە وەش بۆ بۆ بە پڵاڤ. ئیتر خۆڕشتەکەیچ، خۆرشتوو سەوزی چن نەوحێ سەوزیێنێ قاتیشا کەراو عال منجەناشا و سوورێشا کەراڤە، ئیتر وەختێڤ گەرەکتا وەشش کەری، گۆشتەکەی کەری پلێ، گۆشتەکەی چنی پیازداخی سوور کەریەڤە عال، دمەو ئانەیە سۆزیەکەو کوچێڤ لیمۆ ئەمانیێ کەریشەنە و چنی ئاڤی منییش سەرووشۆڵێڤی کەمی پەی دەوروو پەنچشش سەعاتا عال پێڤەرە گریا. وەختێڤ عال پێڤەرە گریەی لەحابش مێڤە ڤینی کە خۆرشتەکە بیەن سۆزێڤی پۆڕ رەنگ، ئتر خۆرشتەکەی کەری سەروو برێنجەکەی و موەریش وو ئیسەیچە من فرە ئاوراما.

دەڤەی دەرمانێ سونەتتیێ، دەی وەڵا ئا چێڤێ کە من مزانووشا من ڤیرما زاڤڵێ بیێنا زاڤڵی بێنێ فرە زاڤڵی بێنێ ڤیرما پام مڕیا، پام مڕیا، خۆ ئاڤختە جەڕاح و چێڤ نەبێ یگێڤە پسە نۆتشەینە. ئەذێم گێرتا کۆڵێ بەرذاش یاگێڤە مڵکێڤ بابالێڤ بێ کە هینێ گێرێڤە پاسە کە یۆ ئۆستۆخان یۆ پێشەش مڕیا بیەیا بەرێشەنە یاگێو گێرێشەڤە ئێتر ڤیرما ئێتر خۆ بێ هۆشیش نەبێ. ئێتر بە لەقە ماڵاش پامەرە بێهۆشە کۆتا و وەختێڤ ئامانێڤە هۆش مذیۆ بە چڤەڤ هێڵە پاکەش گێرتێناڤە. ئێتر ئانە چێڤیڤا کە من وێم تەجروبەم هەن پەی وێم ئێتێفاق کۆتەن. کە ئیسە ئیتر بیمارستانەنە و بە جەراحی ئی کارا کەرا. ئێتر چێڤێڤ تەریچ کە دیەنم ئەذام و موتیەم کەرێنێ هیان ئی مەزانوو نامیشا چیشا مەزانوو نامیشا چێشا وەلا ونێ پیسە گێرا جە بەذەنیشا. نامەکێش ڤیرم شیێنەڤە ئاذیچ سونەتیا. وونی گرذ ساڵێڤە، ساڵێڤە جارێڤ وونی گێرا، ئێتر هینا ئێحساس کەرا، ئێتر مەزانوو وەلا راسەش یا درۆش ئێحساس کەرا ئێحساسێڤی وەششا هەن ئێحساس کەرا سالم تەرێنێ. ئێتر گیڤاڤێ کوردیێ، ئینە فرە لا مەخلۆقوو کورذیەڤە هینش هەن کە گیڤاڤێ کوردیێ گرینا بوەرا. یا وشکیشا کەرا زمسانێنە چێشا پنە وەش کەرا. ئی جۆرە چێڤی فرێنێ. ئیتر چێشم هەن؟ یا وەختێڤ پیشێشا مدرا گیر موشەماشا منیا سەر یاگێڤەشا مدرۆ گیر مشەمای گەرمەش منیا سەر. یا وەختێڤ سەرذشا بۆ بەتایبەت زاڤڵێ سینەشا مناڤنا. یا وەختێڤ یۆ چێڤێڤش میشۆ ماچا کۆڵنج کۆڵنجذ مارا. ئینە گرذ چێڤانێڤەنێ کە مەنتەقەو ئێمەنە فرێنێ وەڵا

وەڵا ئی وەڵاتە من هەنا سەرذا، ئێتر وەختوو ئانەیە نیا کە بەرەڤە گیڤاڤوو چێڤ کاڵی وەلی فرە من وەشم مەی. یانێڤ یۆ جا کارا کە من وەشم مەی ئانەنە کە هامنێنە ڤەهارێنە بلوو دلێ مڵکی و هەرچی حەز کەروو تۆمەکەیش بنیۆنە و سۆزێ با ئیت جە تەماتاڤە گێرەش تا کوولەکێ باینجانی مەزانوو گرچێڤ گرچێڤ حەز کەروو وێم بنیەو سۆزی، ریان، ئم ئم مەزانوو کەڤەروو شڤیت و ئی جۆرە چێڤێ. فرە حەز کەروو، ئێمە ئا ئا مڵکما هەن نۆتشەنە، رەختێ فریش هەنێ، درەختێ ئێ هینا، درەختێ وەزا و درەختێ هەڵووچا و، وەلیمکەتەی سەوزەلانیو چێڤما نیا ئەسڵەن گوڵوو گیڤاڤی کەم، ئاننەشە نیا، وەلی من چێگە یانەنە وێم فرە گوڵێم هەنێ فرە ئەئە دە دڤانزە گولێم هەنێ دەسیچم فرە عالا پەی گوڵا هەر گوڵێڤ منیەو فرە وەش سۆز بۆنە و گەورە بۆ و بەعزێڤشا گوڵی مذا و شۆکووفێ مذا و فرە زەریفێنێ. مەزانوو وەختێڤ گول یانەنە بۆ ئەسڵەن ێ، جۆرێڤ تەرا چێڤەکە، چێڤێڤ تەر بۆ، ئاڤوو هەڤاو ئا یانەیە ڤاڕۆ. ئتر ئرجۆت زارۆڵەو وێتا ساحبێڤ هۆرزیەڤە گوڵەکاذ لاڤنی سەباخێرشا چنی کەری ئاڤیشا مذەی، سەڕێشا، ئەگەر تۆزێڤە سەرشاڤە بۆ مسەڕیشا، فرە وەشا. وەلیمکەتەی جەعفەری و چێڤم کەرذ وەلی ئێ ئێ کوچێڤ فرەم شا، ئا فرە هینم نەبێ تەجروبەم نەبێ وەلی ئێساڵ حەتمەن هەمتەر ئێ هین کەروو هۆڵ مذەو کە خاستەر تۆمەکەیشا بنیەو

وەڵا لا ئێمەڤە فرەتەر چێڤێڤ کە ڤیرما جە قەذیمەنە وەختێڤ یۆ فرە مانیۆ کاری فرەش کەرذەن، وەختێڤ ملیەڤە یانە کرژ ماچی دابا چەیێڤ بوەروو. ئاچەیە فرە فرە ئێێ یۆی مسنۆڤە. ئێتر یۆ فرە مسیۆڤە پا چەیە. وەلی ئێسە ئاننە نەمەنەن ئیسە ماچا دابا قاڤێڤ بوەروو ئەڵبەتە قاڤە ساعبانێن کە ویشەڤە ئەجۆ ئێێ هینێذ کەرۆڤە ئێتر وەرمذ مەمەنۆ. تا ئێێێ هینێڤی بەشاشە بیەڤە. من وێم دلی ئاڤێنە وەختێڤ ملوو مەلێ کەروو دلێ ئاڤێنە فرە وەششا فرە حەزش پنە کەروو. یا رانە لڤەی، رانە لڤەیچ وەشا. یا مەسەڵەن تەماشدەو فیلمی کەروو. فیلێڤی وەش، ئانە فرە وەشا. ئێ ءیت عەر ئانە ئێ چەیێڤ بوەری قاڤێڤ بوەری ئەڵبەتە قاڤە چنی تیکێڤ کەیکێ بوەری فرە وەشا واقێحەن مسیێڤە. بلیەنە دلێ مڵکێڤی یا ئەگەر، یا بلی بلی یاگێڤە کە گوڵوو گوڵزار بۆ. ئانە فرە وەشا مسیەیەڤە واقێعەن

دەی وەڵا مەنتەقەو ئێمە، حەشەرە، حەشەرێ فرە فرێ نیەنێ چوون فرە گەرم نیا وەلاتوو ئێمە ئەگەر ڤاچوو حەشەرێ مامالێ هەنەو زەرذەڤاڵەو، مەزانوو مەشی و مەشوولەو وەڵا فرە عەشەرێ، چۆکڵە عننە و سوورپیاز و ئێتر ئینێ مەزانوو مەلەک مەزانوو مەلەکوڕوو ئەرێ وەلی ئینە کە کام جە گرذی گۆرەتەرا وەڵا مەزانوو وەلیمکەتەی ئەجۆم هین ئا مەلەکورە باڵدارە نۆعێڤ مەلەکوڕێ باڵدارێ هەنێ باڵێشا هەنێ باڵی بەرا ئانێ فرە گەورێنێ. نۆعیڤیچ هەن حەر مەلەکوڕێنێ وەلی ئاذێ باڵێشا نیەنێ ئاذێ پڕا. ئاذێچێ گۆرێنێ. چێڤێڤ تەریچ هەن جۆڵاکەرە، جۆڵاکەرەیچ حەشەرێڤا ئاذیبچ باڵێش هەنێ ئاذیچ وەڵا زلا. وەلی کامێش ئێێێێ گۆرێنێ، من ئەجۆم ئا مەلەکورە کە باڵی گێرۆ بەعزێڤشا هەنی فرە گۆرێنێ ئا مەلەکوڕە ئا مەلەکوڕێ. مامالەو چێڤ هەن وەلی مامالێ ئاننە گۆرێم نەذیێنێ. ئێێێ هینێ ئی جۆرە چێڤێ چوون فرە گەرم نیا فرە فرە هینێما نیەنێ فرە حەشەرێ نیەنێ مەنتقەو کۆرذەسانیەنە یا من مەزانوو ئەجۆم نیەنێ

وەڵا درەختێ، درەختێ ساڤ فرە زەریفێنێ درەختێ ساڤا ساڤێ زەرذێ و ساڤی سوورێ و فرە وەشینێ. ئیتر درەختێ وەزا. درەختێ وەزام دیێنێ، مڵکوو وەزاما بێ. مزانوو درەختوو وەزا چەینا. ئێ چێڤێڤیچ هەن جێگە پێسەنە وەزا وەلی وەزی نیەنە. مێڤەکەش پێسەنە وەزا وەلی پێسە وەزێ ساف نیا ئاپاسە هینێش هەنێ دڕەیش پوەنێ، دڕەیش پوەنێ ئێ هینا زەرید، کوچلالێڤ ئەڤە درەختوو وەزێ مشۆ وەلی وەزی نیەنە وەڵا نامەکیش ڤیرەم شیێنەڤە ئێتر درەختێ فرێ هەنێ ناماکەشا مەزانوو وەلی مەسەڵەن درەختوو ساڤا مزانوو. وەلی پاسە لا بەعزێڤ یانانە رەذە بی

وەڵآ چی یاگێنە کە من مژیڤوو ئا هەشتا دەرسەذێ وەختی ڤارانا، سەذا، تاریکا ئێتر ئێ ئێ ڤا هەن، ئەڤووهەڤاش خاس نیا، سەوزا فرە سەوزا ئی وەڵاتە چوون هەمیشە ڤاران ڤارۆ وەلیمکەتەی رۆجیار نیا رۆجیار فرە کەما گەرما نیا هامنێنە رەنگا گرذووگرذەڤە مانگێڤە گەرم بۆ ئاذیچ فرە نا ئیتر ئاڤووهەڤاش وەش نیا وەڵا ئاڤووهەڤاش سەرذا وشکا، ئتر تەمەنە، ئتر یۆ هۆرزۆڤە ساعبانەی تاریکا ئێ ئاڤووهەڤاش سەرذا ئێ ئێتر یۆ تەمیۆرە. پسە لا ویما نیا

من زاڤڵەم نیا، وەلی ئەگەر زاڤڵەم بیەیا یا زاڤڵێم بیەیانێ حەز کەرێنێ ئا چێڤە کە پەی وێم نەبێ، ئا چێڤە کە نەکریا پەی وێم فەراهەم عەز کەرێنێ عەرچی وەختم هەن بنیۆشەرە پەی ئا زاڤڵەیمە کە ..... حەز کەرێنێ ئەگەر زاڤڵەم بیەیا ئێننە مەیذانم دەیا پنە کە تەسمیمی دروسش گێرتەیا حەز کەرێنێ ئەگەر زاڤڵەم بیەیا ئێننە ئێحترامم گێرتەیا ئێنە گەورەم دیەیا کە سەبەی گۆرە بی وێش گەورە بزانۆ ئێعتێماد بە نەفسش بۆ. ئێمە مۆتەئەسێفانە ئێعتماد بە نەفسما نیا چوون ئەذاو تاتەو لا ئێمە فرە نەزانانشا چەنی رەفتارما چنی کەرا و چەنی قسێما چنی کەرا بەخاترۆ ئانەیە ئەگەر زاڤڵەم بیەیا فرە کارش چنی کەرێنێ فرە تاریفێش کەرێنێ. تاریفێ گۆترەیێ نا. تاریفێ رێکووپێکێ فرە عەز کەرێنێ بیاڤۆ ئا یاگێ کە وێش ویش قەبووڵش بۆ. نیازش نەبۆ کە دیگەران قەبوولش کەرا وە حەز کەرووئانی کە زاڤڵەشا بۆ پاسە بارش بارا. وەختش پەی بنیا

مەنتەقەو ئێمەنە، هۆرێ چەرمێنێ بێنێ. دەی وەڵا من ئەجۆم گرلێڤ هۆرێ چەرمێنێ. هۆرێ رەنگێڤ تەرم نەذیێنێ جار جار نارنجیێ ڤینی وەلی ئا نارنجیە بەخاترۆ ئانەیەنە رۆجیارەکە هەنووز نیمەش مذۆڤە هۆرەکا هەن وەلیمکەتەی هەورێ چەرمێنێ هەورێ رەنگێڤ تەرم نەذیەن.